Ataotsika hoe tara zany zaho amina misy ataotsika hoe fivoriana arak'asa zay na fivoriana ampiasana zay, fivoriana kara- arak'asa moa zany. De gny excuse aloha zany fialatsiny noforogniko tampotampoky eo aloha zany, farany soa de gny hoe: ah mialatsiny indrindra zalahy fa somary tsy de nisy-, nisy olo tsy de salama tantragno tao de mbo nisy avao koa gn'embouteillage fitohagna tandala tegny, da lasa tara aho amy ty fivoriatsika ty ka de ialana tsiny indrindra. Mino aho angamba fa tsapanareo zay.